<hesitation> suɛɛ kɛ mu nu bɛ fiyaɔ, anu tɔŋ mɔ jiima sɔe, anu jiima sɔa, a lɔndɔ́ mu kɛɛkoe wa, kɛɛkoe a i fɛe nana, a toe nuu ai fɛe lɔɔ, ai boekɛna wa amu ai táa ai sɔ teŋ, a i fɛe lɔɔ, i bee kpaa naã vɔwu kɛ a fii fiyaɔ. Amu ya lɛɛ sɛe a jáa, suɛ mu a kuŋndɔkii bee ai bii wa kɛ tai bɔɔ lɛɛ la, kɛ bíi bhii a bɛ kɛna, a bɔɔ bɛ a lɛɛ fɛe ai a kpai wa kɛ ai táa oo a bee bii, kɛ a bɔɔ bɛ hiŋi kambá woa i ya bia, bɛma kambá wa tɔŋ koe gbi. A jai nyina wa kɛ, bɛma suɛ wai gee kuŋndɔkii mu bɛ a ma, a <hesitation> kuŋndɔkiiɛ bee yɔ mɔkɛndɛ kuŋndɔkii. Ái feŋ fɛɛ wa núu, ái lɛɛ fɛɛ wa kɛ núu, bɔɔ woe pɛŋ ai ke lɛɛ mɛ nuã kɛ a nyina kɛ a fii aɔ komu lɔɔ yaa ma i yaa bia aa mɛnu, kɛ a jima sɔa. Á bhii a bɔe nu, suɛɛ kɛmu jiima sɔa lɔ a mu keláa wa, ya tae ya lɛɛ sɛe keláa yɛ, ya lɛɛ buŋnde aa, a nae a sɔe, a i mai kunyɛɛ laŋnde, ai táana wa kpáa, amu hiŋi kɛnyɛ lɔ mu ai sapa, sapa túu na wa a keŋ mɛnuã, a bɛ mbe wa mana, a bɛ jáa wa kɛna kɛnu oo, ai sápa sápa mɛnu túu na wa a keŋ mɛnuã kpɛɛ, a keŋ kpá mɛnu a ya jɛmbɛ haŋŋ́ lee, a ya jɛmbɛ haŋŋ́ lee, a keŋ kpáa bɔɔ bɛ nu aa jɛmbɛe a lɔ huŋ, na sapa sapa mu túu kɛ ŋ keŋ kpá mɛ wáegee a bɛ komu fɔna ŋ nye mbe jɛɛna lɔ hɛnu, a bɔɔ bɛ a bee bii ya lɛɛ mɛnu ã. Ai lɛɛ kpai ya ai táa, keláa wai i lɛɛ sɛɛ a ye kɛmu ai bii koleŋ mã, i lɛɛ sɛɛ keláa ye kemu ai bii koleŋ mã. amu gúsuɛ a jiima ma sɔ, i lɛɛ sɛɛ wa kɛ gúsuɛ wáe ye amu ai bii. Amu suɛ nu bɛ kpɛ́ɛ, woi nu kpɛ́ɛ i lɛɛ sɛɛ wa kɛ amu anui bii. Kɛ keláa, kɛɛkuoe anu jiimasɔa oo anuã bii kpɛɛ lɛɛ la. Amu banda mu ŋ papa a ma ŋ woo wɛ, ai hee- <hesitation> ai ko kɔɔ lɔ seŋ wa kɛ ŋnye a lasɔe bɛ suɛ nuã koa. A lɔ ya tae lɛɛ sɛɛ naã, ya lɛɛ sɛɛe, i ma kɔŋ tiɛ i to tɔmbɔ kɛ jambá la, i boe a kunyɛɛ i toa ama, suɛ a nae a kunyɛe, a lɔ a bee bii ya. Ŋ papa a gbi fɔ wa kɛ ŋ nye ni. So a lɔ ya tie lɛɛ sɛɛ na, ii- ya tae lɛɛ sɛɛ naã, ya lɛɛ sɛɛe i ma tɔmbɔ kɛ kɔŋɛ la, i ma tɔmbɔ kɛ jambáa la bema i mai kúnyɛɛ i toa a ma. So ko bhii to wa kɛ ŋ kuŋndɔ, na tae ni lɛɛ sɛɛ naã mbe tɔmbɔ kɛ jambáa la mbe tɔmbɔ kɛ kɔŋ kuŋmba la, bɛmaã i mai kunyɛ a toe nu keláa a nae anu fɛe lɔɔ a bee bii na kɛ a bɔnu a táa. so suɛ mɛɛ nunu jiimasɔa, gúsuɛ, <hesitation> kɛɛkuoe. kɛɛ keláa <hesitation> bámɛsɛɛ, <hesitation> kɛ <hesitation> bámɛsɛɛ, keŋkúnduɛ, anuã nu wae anuã ko ma kpɛɛ. Biniɛ, a wae waiɛ bɛ a ma, ya lɛɛ sɛɛe a ye a nae a bii yɛ alɔ, ai a wai mɛnu fi- sunda wa káka. káka, káka, kákaa, a bɔɔ bɛ ai bɔnu, ai bɔ lɛɛ lɔ, ai bao lɛɛ lɔ, a bɔɔ bɛ a bee bao ai tonu. Kɛ a waiɛ lá bɛ oo, a wai mɛnu ai i sɔe ai ti kia wa ko i suɛɔ, ai ti kia wa ko i suɛɔ.